Mitovy vary sy rano foana ley ny voatabi- tomaty sy tongolo, tsy raha afaka misaraka zao la fa manao saosy, de zay avao foana la fa ampiasako la fa manao saosy zaho amin'ny kabaka zay atokonako amin'ny resaka handro kaly.